Ɨ matɨmu gɨn bi ko ɓala ma ambo ambom ɓanje gɨn moi dpuwa, kang net maawu gɨn kindi kang net maawu, to ɗuwa ɓala ma jire, woi wonduwoi yiki ki moot, maggi, woi woiyi shimi yikiu kɨduwa lokashi shakai shimi ah dai wom kai ala wom la lushu ko kuma wom aka dungghai ka wore dirrii ko kuma ka tako ɗinge, shi gɨn moot mani la dimbini, shi gɨn buro mani la dimbini woi ɓala ma kamo won duwoi lukshukka ki mɨ banjen, kɨdda ɓanje boko ati mondin mu ma woi shi tɨmna bɨn yi gwaburou, ka ga mɨn ɗuwa ko kuwa ambo mɨn ɗuwa gwaburo ah ah wu nai toro men woi wonduwoi nini wowun twau dai to ka bɨn dai boko kamo woiyingini me nermongo shi taa gaan, dimbɨri mongo shi taa gaan dai wom kai ala dei aka deiyiki ɗuwa am taama gɨma puro ah gangiyo am dole jakut am taama ta lapuwo bo koɓe sharwongit mɨn taam mɨn dole rogo dai boye kamo woi yi shimi dai, aka almai woi maggi yikiu, woi woiyi me yikiu, woi woiyi me yikiu wuni gɨn koowu wun buro ma koowu wun maggi ma koowu, daddawa ma koowiu kuma aka yilma mongo gɨn moi biwo ko kuma gaan wo ana ɓalmai ɗang kɨduwa mongo dai wom wun jindaiyi ka wai amma ɓanje aka wai lowo. La zamani me kenan la shaki me, ɓanje aka al lowo a ɓareni genggentengngha woi shi bɨna boi daraja gɨn mɨɓam biramu shi lowo shi woi shi bɨna yi woiyi me woi shi bɨna yi woiyi men kɨrau mani bɨla yireni ko miggi me, kɨrau mani bɨla yireni ko kamo wonduwoigin ɗang ɗang ɗang ɗang wom dai shi jabe mu ɓanje kɨdda ɓanje mɨn almai ki mɨn kang net wallahi woi net nini mɨn kangnghaiyu kɨduwa bala ma net a goweni moi ɗuwa wun kangngha net, moi ɗuwa ɗɨm kangnet mawui woi ɓala aka ɗire me aka ɗire me aka ɗire meu ah ah ɗuwa boko wa gwaburo mongo, ka wai buro lwa- lwa mongo ka wai buro lwa lwa mongo, ka wai tarɨm mongo ɓala a deni. Kɨduwa wom ka patina woiyi me kooni, ka wai wom goro mongo, ka wai mɨ tayo, ah ka wai mɨ ɗang lang ka wai mɨ tuyi me wun ye wom goro boko ye wom goro gɨn wuni yadda aka netni woi ki mi ɓanjhen, mɨ ɓanje woi bala ma net yikiu. Yai dai wom aka yimai dɨm boko duu ayim ɗuwa woi ayim yikiu, kuma wu kang net wu tai moi ɓanje, kɨduwa ɓanje bala ma kang net neem ata do ko kɨrau mondo. Neem ata do ko kɨrau mondo, ɓanje anya wom kai ala kalla aka ɗirmai ɗɨm gɨn ayim ayimi ma yadda kai almai ki ɓanje bo wu ɓoongo pam baat Ki ɗuwa pam baati ma aka ye mila gorei ai amma ɓanje poam baat ɓanje kime boko poroko kai gɨn koowo ma aka duu pam kunung gɨn baringumni, aka duu poam kunung gɨn baringumni kara kai ɗumoi. To ka bɨni bo ma bonni ɗɨm wan kɨrmau to ɓanje wowun kang neru kang net mɨ duwa, mɨ ɗuwa wu kang net wu taimɨni. <hesitation> Yinge ɓullo mɨ woi wun ɗima wun wau, woi ɓala yinge ɓulloi a doni ɗeɗel neneu don lokoshi mɨ dona nenei ma yere miya wun kayo bo woiya amma woi wur bɨnau maawu wu mane shenmawu ko la powom la lushu, tabo mɨra mani, minmi minmi, kɨshimi amma moi ɗuwai wu kang net a tai ambo mɨ ɓanje kɨdewa ambo mɨ banje ka ah ah bo ɓala ma net woi wanau woi mɨn bɨna do gaanu kam. Ko dem maamu, ko dem ma moi awu doma puroguru kawai bɨna, puroguru a bɨni ko yaya, ko yaya, ɓala ma net woi yikiu, goto gɨn yoo ma a ɗuwoni damuwa a ɗuwoni wutau yiwu bo goto nini bɨla wu ɓale au taa kabo bila wu ɓale awu ta gwaskwara, bɨla wu bale au taa ki walamaɓanje an ɗuko ɗa wutau yiwu amma ki mɨni mɨn mɨn twa ghaburoi me woi lo worinie. Kɨdda yiki mɨn tɨmna lapɨrmai gɨn nene shani han mɨn taama. Numan gɨn yoomu amma mɨ tamu anomu bɨla shagni mɨn matima amma gɨn yoomu amma ɓanje ka wai lowo la shakai me ka bali bɨla taani ko kuwo bɨla matɨni an ɗuko pɨrma yini, an ɗuko pɨrma komin gambe gambe yooni, komi tippa ma yooni an kang pɨrmamani amma mamu duwai am goto mamu woi won duwoi nini an ɓalmai, ah ka legheko ko kuwa woi wonduwoi yikin boko tako ka boi mongo kai duk ka noon mongo ɗe kɨkɨ shang ka yilma ka goto mammai ɓagh ɓanje mu nin, karana bila lowo nini kɨrana bɨla ɓale an ye kamo woiy shimin ko shi ma. Kɨdda woi wun pulle joko ko kowau kɨdda amboi ɓanjekap wu jaɓowu, jaɓɨma maawui ɗɨm woi ko neru, jaɓɨma maawui a jabeni ahh wonduwol kalla ɗuwa ɗuwa ko tangi muru wun ye goto gɨn yoowu ai au taama ah ah ah boi ɓala ma murui, me woiyi me kaza kaza a wani, me woiyi a wani kime kaza kaza ɓanje aka alma wuni miyam nene wu yiltuwu wu dowu bowu dowu ah ɗɨnga ɗɨngadei ah ku yawa ku puropuro gɨn woiyi me kime, kime kime kime shi kenan au ma womawu ka aldei woi woma goto yikiu. Amma ɓanje ka tange lowo kibonni nene ta bakaini ko ngabu ma bila tani gin yooni an almai ki ka duu murni Kuma woi kɨshimiu, shi mum an tangi mowoi shi shenmai gɨn mani mɨ ɗuwa woiyi me f kime, ɗuwa woiyi ta kime, woiyi me ma kime fa. Ɓanje mii wanna ɗɨm har woi ambo au ɗɨmaiyu boko yinge shime aka almai ambom ɓange wu jaɓowu, kang ner woi wun kangngha neru, kang net wowun kangng ha neru, mamu ɗuwa daga nene aka almai wu wore ambo awu goto ki ki kaduna ki abuja wu tawu ba laɗe golo du waare golo dai gɨn goto aka waama shi gola mnai da ɗat ɗat woi leghnau ɓagh ɓanje wowu tawu gɨn goto ka yiloko daga nene taa abuja ko kano ko kuma maiduguri aka ta waamawu mussi kai mɨ leghemu gangɨre mu leghemu gangɨre mi leggemu gangire to woi ampani mani yikiu ah shi la pera net woi neru shi kanaɗi yiki boye kanaɗi yiki aka walmai shi kang net o tai yeɗe moi dim wun maana shen mawu ko jaman mɨ ɓanje. Boko mane shengo ko jaman mɨ ɓanje ka jaɓoko amma bo har ka gɨre mɨ daman mɨ ɓanje gɨn mɨ ɗuwa ɗuwa kai dappa dai boim dona yiki aka gama nim kuma a yeni yiwo woi ɓala ma ah me a ye pɨrma woi yikiu. Kaduwa shimi ambo maamu mɨ ɓanje wawu kang neru kidda wondu wolgin mɨ da ɗuwa ɗuwa mɨn kang ner mani woi yikin ɓanje ko an do gaan anya mai yiwa ko wom mɨn tuumai me yadda aka kɨr kure ando ɗuko yadda aka kɨr ayim kɨshimi laa tasa aka kɨrmai la tasa kai kirmai la tasa ka paghɨrimai shimi ɗuwa ɗuwa shi na dwadwai kamoime shi ɓale trade by barter ah papaghira kenan boko paghi re me shi ɓoongo mani me shi ɓoongo mani ka ku ali dei ɓala ma ner woi yikiu, ɗuwa woi koi gɨn wonduwoi yu ma anya ka al mu kai kiim wagha shi gɨre jilling ɗumoi boongo bo ɓoongo bo basha ba geni boko pere mongo kai manni womani don wori mɨ shi donna yikii me aka tukumai lokoshi mɨ mongo yena aka do mane worin shimi kai lakɨmai kai kɨrmai dai dai yadda shi ɓongai kai ɓonni womani. Moi ɗuwa dan wun gɨn dape koi a tai mɨ ɓanje a aka al mu ka ko kala ɗumoi gin shi aka muru gɨn kiim peteni. Kindi mongo nini amma shi shi gin shi an aimowou shimi ambo jaman mɨ ɓanje, ɗuwa ɗuwa woi wun yimai kɨshimiu, ambo jaman mɨ ɓanje ɓala ma kang net woi wun kangnhau moi ɗuwa wun kang ngha, woi ɓala ma yingz ah dubulo ɓale kai woiyi me knsta woi yi kin ɗuwau. Amma ɗukom wun ya a toi ɗukom ɓanje mɨn goroi kɨdda miyam ɓanje wom wun goroi woi womu gwan nghu aka wai mu a tani ah wutau mani ah kaye komiya, aka wai mu awore wom yini dɨm bo gormo aka wai mui kɨshimi dai. To ɓanje kamo jamani shimi jaman mɨ gwangru? Woi jaman mɨ gwangnghu bɨla mamu gɨn bimma bɨla mɨ ye kokari bɨla mɨ ali mɨ mane komi ko yooni, wani timne mama daiyu kam amma bo min kɨ mai kalla kalla har por mondin ado duko an yima dai. Kɨduwa shimi mɨn dai mɨn jindan bo wonduwoi kamo shimi an waamamu bɨla mɨ ye kokari bɨla mɨ ye worin mani ahh jaman maamu gɨn jaman mɨ ɓanje ɗang ɗang jaman mɨ ɓanje gɨn jaman mɨ <hesitation> ɗuwa. Ɗuwa ɗuwa ddi yadda kai ya, dai yadda kai ya aka yaɓɨmau, lowo ma mu kai mui ɗuwa ɗuwa kenan lomamu ba jaɓeɓala aka ɗɨm duunghani, loma mu bo wom gwang a ɗɨm paimani, aka waamai an ta gɨpɨmowo gɨn lokarri mongo ko kure ko shi pilli ano gɨpɨmai shi doma mɨna yiki, kai mɨɓambɨram kai ko yingɨ, mai kai ko yingɨmai boka al woiyi shimi a yeni aka gɨre peek